भरोसा शब्द सोच के मन में बहुत कुछ आथे जैसे रिश्ता भरोसा रिश्ते। की बुनियाद होथे चाहे ओ परिवार हो दोस्त हो। या प्रेमी विश्वास भरोसा करण मतलब काकर में पूरा भरोसा करत। जी हर किस बात किस लोग पर होथे सुरक्षा जब हम केकरो। ऊपर भरोसा करथन तो सुरक्षा महसूस होथे। आशा भरोसा हमन ला आशा देथे। जिम्मेदारी भरोसा कर के आदमी जिम्मेदारी लेथे देथे।